Fa ilay izy koa ange ianao koa no ohatran'ny hoe mahay mihomehimehy an'ilay zavatra tantaraiko e. Tsy ts- tsy ny olona rehetra ange no mihomehimehy amin'ny zavatra tantaraiko e. Sady ianao koa izany mahafinaritra anahy ilay hoe hoe ianao mihomehimehy an'ilay zavatra tantaraiko. Dia izany hoe sam- samy mahafinaritra izany tsika.